ايه هو المعتقد المهم باللنسبالي وعايزه اعلمه للناس ، أعتقد معتقد ان هم يهتمو بصحتهم وببشرتهم وبشعرهم وبجسمهم وبلبسهم وي- و بصحة الاجساد بتاعتهم يعني اعتقد ان هما يعني هحارب جدا ان هما ينزلو الجيم <hesitation> ينزلو الصالة التدريبية ينزلو يلعبو رياضات بيحبو يلعبوها عشان يحافظو على صحة اجسامهم عشان احنا اصلا اتخلقنا ان احنا طول الوقت بنتحرك باجسامنا مش قاعدين